أفضل الجلوس على الأرائك توفر لي راحة أك- أكبر، واحب كيف إنها تمنحني مساحة للاسترخاء أستمتع بقراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام عليها، الشعور بالراحة يخليني أركز أكثر في الأشياء التي أحبها، طبعاً ما يمنع أحياناً أحب الجلوس خلف المكتب خ- وعلى الطاولة مكتبي وأمارس هوايتي المفضلة في القراءة والكتابة.